सोंवसारांत शेम्बोराचेंकीन सुबेज कॉफीचें बियाम असात। पण फोकट दोन मुखेल जाती असात तेयो म्होळ्यार अरेबिका। आनी रोबुस्ता सुमार सत्तर परसेंट कॉफी अरेबिका जातिचेयो। असात आनी उर्लोलेयो तिस परसेंट रोबुस्ता जातिचेयो असात। सुमात्रान मंडहेलिंग हाचो स्वाद वनस्पति कोसो अस्तं। एथिओपियन यिर्गचफे हाचो स्वाद फुलां इतल्या सोबीत आनी। बरो लागता ग्वाटेमालन अन्तिग्वा हांचो स्वाद गोड ठिक अस्तं।